Ikaviko kua <noise> tetangarekoreta <noise> oparaviki <noise> kua teta <noise> guasupeva <noise> esa mbaetiyave ñanoi <noise> jokua nunga <noise> ipueretako <noise> teta <noise> iporeta <noise> jae jeigueño oyapo <hesitation> esa jetayaema añae <noise> rupi <hesitation> teko ikavimbaevae oyekua